أجمل زهرة شفتها فحياتي هي زهرة التوليب <hesitation> ما شفتها من قبل في <hesitation> السعودية <hesitation> شفتها في <hesitation> سنة ألفين و <hesitation> واحد وعشرين في مدينة دبي في معرض الزهور شفت كثير من الزهور لكن التوليب كان أجملها ناعم الملمس وشكله شفاف جداً.